Ela kúxen juⱥ’ xï’ ekiee’ jö dsa e re úu’ ráa’ jörá o e úu’ ta’ jö tá’ ela jia’ kúli lǿǿ, jiakuli só’ la kⱥⱥ oodsa jö nún re úu’ rá sý’ra üú’ dsa la fé la gá’ kää oo.